Pi scriviri na storia curta, s’accumincia scigghiennu l’idea. Poi s’havi a criari na prisintazioni pi mustrari li pirsunaggi e lu cuntestu nta na manera chiara e appassiunanti. Si parti poi di ‘n fattu ca duna prissioni a lu cuntu e teni lu rittimu rapidu. Poi si chiuri cu na murali ca lassa na forti mprissioni.